Mega akkegunanna ye- yenaritu kaluku e ipake i biasa mannasu-nasu konde-konde sibawa maderri to le pakei makkibbuaq boka nasengnge tawwe ko kampongnge boka wangi nasengi nasabaq maderri tuli nalangngi paccampuru bale rakko yero boka e